أول شي استكشف البيئة من حولي، وأتعرف على الحياة اليومية للناس في ذلك الوقت، يعني أحاول أتعلم لغتهم ،وعاداتهم ،وأشوف كيف يعيشون، كمان أبحث عن فرصة للتبادل الثقافي، وأشارك معرفتي معاهم ،لكن لكن بحذر عشان ما أغير التاريخ، يعني التجربة أحس راح تكون مرة مثيرة.